راح أختار الذرة لأني أحبها جداً وهي موجودة ضمن أساسيات الغذاء أقدر إني أستخدمها في العديد من الوصفات والمأكولات وأقدر أني أصنع منها الخبز راح أزرعها من خلال بذور الذرة بصفوف متباعدة وأوفر لها المياه والأسمدة اللازمة عشان أضمن نموها الصحي وبعد فترة أقدر أحصدها.